Ny a morotsirak'i Pakistan iny zany da tena ahità toetr'andro mafana sy mando. Fa ny faritsy avarats'igny kosa anefany lafa ririny iny da tena mangatsiaky. <noise>